Son conocías del su calapachu duru que las protegi. Amás, son mu lentíssimas en tierra, peru nel augua sonin bastanti ligeras i puein vivil una tupa d'añus. Paquí pa Estremaúra yo me pensava que no avían peru resulta de que sí, de que palos ríus las ain i las mentamus galápagus. Craru, daí quandu huerun los estremeñus palos perusis pos deque vidun galápagus pos pallí pos assina le dixun alas islas aquellas.